एक छोदु आसा जेचो हालीथ ब्रेकअप झाला जाल्यर ता सादी ठन आपल्या बॉयफ्रेंडच्या यादें <hesitation> रडता येता वोईता तेक तेची याद येता। त्या त्या जाग्यांचर बगुन तेका रडपाक येतात ते मेमोरीज याद करून तेका ट्रॉमा झाला आणि ता डिप्रेशनान वोईता। येटुंसुन ता ता शिकांग पाव्तला जेवा ता सर्क्या जाता आता तवा तेका समज येतली की आपलो एक रॉंग डिसीज़न आपल्या खाईसार हाडून दोवोरता तो आणि त्या गुईतन नार तार तेनि आपल्या लिफाक त्रास केला असत जाल्यार ता फुढे आणी केवा तासा करपाक वैचा न्ह। ता स्लो स्लो हील मुँजे सर्क्या जातला जासो जासो टाइम वोईतलो तासा तासा ता कर्तला स्वतक संभाल्तला पण तरी ता फुढे तसला डिसीज़न घ्योवच्या पैली शंभर फुटी विचार कर्तलान।